Voalohany indrindra aloha an, avoaka daholo ilay entana rehetra ao anatin'ilay plakara. Dia rehefa rehefa vita izay an, dia mila tsi- tsiponina tsirairay izany an izay entana fantatrao fa tsy ho ampiasainao intsony, dia <hesitation> ireny an afaka hoe omena olona, na hoe ariana raha tsy afaka ampiasaina intsony. Dia avy eo an, <hesitation> mila jerenao hoe inona n- iza no tena <hesitation> ampiasainao an dia iza no tsy tena ampiasainao, izay tsy tena ampiasaina atao aty aoriana, izay tena ampiasaina atao aty aloha!